Yo koundou gnani camara, gani oy sokhono, yakharou ŋi téni, yigou ŋi téni, gani onta djoulakhou tou, o yakharou nta djoulakhou tou, onta gaguéyé tou, tiga ké ogana sokho. one tiga ké gomoundino biradi gna ossabouné, sér siré an ma rémé bé gana ri ana fo khoro ana woutou ana kinéy, okou gani ogni sokhono okén nthiokho mokhoa, onte onte gaguéyé tou, onte khoboyé tou. Séli ogui ibé rémé gana yilou sokhe. onatoy gnana foute moulé, o rémou nda kén ŋwakhati, okha douda nkompo mounafa ni kégna dé, ana yilé ké goro ona gna foute moulé, ona gna tandjamoukhou, a lémé ngana ti doulé ŋiya anati dégue kompé, daga fouto ŋwoutou, daga tandian moukhou ŋa no daga fouto moulé ŋa no okou gani oni i gnana koundou gna. Yigo mara nŋa makha, gnakhamé ké baka yigo mara gna, kha okha yakharou tiga ké bako okhaya makha. Ona tiga ké korssiniya, oy gnagnana, anké nka gou gnigo yimé ona fo kinanŋa, ona fo kini lémounou nŋa, ona korssi ona gna makhefo, onte khoboyé tou okou ni kouyégna tou ogana sokho ta onda ri, takhaléma, fo ganti kébé makha, ana fo woutou ana kinéy, koudé kénti kounkou makha lénki dé, ana fo woutou ana daga kinéy. Kha nagna wathia ké, khari ngana séguéné hakhé kita nté la khoboa, kéni i wathia nkiyé kéya, kéni i wathia nkiyé kéya. Wale nké na sokho wathia, ngana kou sardiŋou sokh, nati kagoumé nda bassalé nkhobinŋa, éywa sa mounafa, mounafa gnankhana ti mina. baradié ni ti mina, baradié ni gnilé éeeh nkhalissi kéya, ani mouguou yilé mpayi a saga dou, ani khalissi nkiniye éuuuhh ké bassalé mpaye, assaga dou ani nkhalissi nkiniye, okou kha okou mégni kountou onte kou khoboyou ntou, anga na moulé ngana ri one foloni gna sokhono sérdinŋé. nto makha, farta ŋa sirono, malindiéyé nŋa sirono, oy kholinŋé gnimé ronéy, khodi nda ri one takhandiniya dé angana gni gana ri bané, ya ona malindiéyé ké woutou ogana kara moga tokho tini yagué ona gnakha poussa, aw nati khanŋou ankha do ké kété nan ndaga lénki, ana siguindi lémounou nda, awa ankha do kén ndaga ankha daga siguindi lémounou nda, okou o biréyou ni kougna kama. Farta ké angana bagandi nokhoussou ga yéy anati khan kou kina an lémounouŋa, kholinŋou okou ni takhandini mé nakha gna, omagni okou mégni kou khobéyou tou, okou mégni tou. Nagna wathia, khar wathia malindiéyégna ana kara ana gaga, oké sasa nkiyé yani, oti mé anowo, khotoyé ni wathia, pesskeu séré ntakh séré kounou. Séré ntakh séré kounou, aga makha, sél takha léma ké khar fo gante makha, aga téla soumoundiya arina khobanŋa, okou kha mégni kéntou, kéno makha gathiégna, an nthiér siréssou ga makha angana djidi ti fofo ana takhandina, ona maro ké sokho, ogana soninka maro ké sokho od o yakharou na sokho kéneu mara gna. Ano makho maro gna, onaya gothini ona gna sombi, soninka maro ké ona kégna golo, oy gnana takhayé oy sorono wathia mare soré mokho ké, okou biréyoundou sakh ogolignanŋa koundougna, kégnani igati yigo ndo yakharé nkoffo neu gue éeeh ka, darouwani lénki fé, darouwani lénki fé, maroukou ona kitana tigua ké ona kitana, kamé nŋa rini kho mané, angari fofo sokho, mangari fo kita, kha okou gnamano kouyou kouwata, nkati foulané dé aké ma maro kita kha khawa gnéthié mpayi khakha na gna sombi, kha khani simsiw, aya makhano an tourou ngana ri kho khoumbéné ana sou gomoundi, ana maro ngoro anati lénki ni takhayé gna sorono, ana nthiga mbagandi, thiga ké baka gnima makha. anati na diouba ini maro gna débérini, oan maro ndébéri, kharou kou yimé yitéy biréy no ona ta danŋa boudé, boudekhossoyé kharo kouma ndi kénké nŋwori kharo koumandi boudé nkhosso, itélé kharé nokho gna wathia inda dagata itélé kharé kéya boudé kéya séguéndi. ido boudé ké ganari, ina bara khoré gna sélana, ina boudé ké diourmi. Igana diourmi igana kira kébé bagandini, inada soké mourou ina ri ina dioga kama, ina gourdo ndioguéy, kén motini nogna, kén motini nogna. Bita filandi nkhadi anari, iga dionŋa kébé kébé ga moti, ina raga ina korssi ina féssi, maga kawa aganakawa idana ri kani. Kén nkha modi ké kén nkha linŋé gnani dé, akhay soréné maro, ay soréné takhayé, ay soréné démbitéré onati kén danŋa boudé, boudé gnani. Anda nda ri ana soukhoutou ana woyi maga labé ana ro toungo ana soso anda soso anti kéréné anti fofono ana daga wankhi, anda na ri séla ganagni anga moula ana gna takhayé gna, ane séguéndina ane moyindi ante rono guiné barme ké nokho dé, ane moyindini ti béŋé kéya, ana takhayé ké doura nthioro ana gna takhayé. Mane kén ndji nŋotoyé gnani kha kén nŋwakhati okani i soutouranto gnani, séré yimé nti fofom fofotou kagoumé da, woyrono ogolignaŋa koundou gnay ta odo yougou ngolignanŋa doméya koundou gnay ta. Eééh kha wathia, angana yilé mbané bagandi khar thiga manga daga gor mossi, takhayé manga daga gor mossigna anŋetou koulanti télé yankhana kharé koun nga télé boudé khéssou, kounte ya kounte yilé bagandini iga sosono ti kounŋe ké gnana yarkhaté, kén yékhouni nthiou bona sasa, bér fofossou fo mossi gnana débéranda. Anŋetou okou di odi odi biramokho okou di biramokho laté gnani kégna ké biramokho ndo kou youmouni léssima sassa okou maagni késsou tou. Eééééh aw yilé gnana sakha, yilé gnani tonŋou, angana biré ké an gnonki nthiakhanaya, waté nta lagana, wathia kén nkha ona moudou fili kirmassi réy, kén ŋwakhati odou mégni kirmassi tokho tou, onte kirmassi, ono gnékhé nthiorono ti i linŋoyé gna adi kétéyé. Eéé kha kéta golé mpay ni ké camara ké wathia biramokho ŋa a komplikanté gnani a léssimanté éeiinn wathia biramokho léssimanté gnani, uuuummmm.